Ah efa roy andro ragno sy nandeha ao fa hianso tompon'andraikitra aho. Allo akôry rôh, ha nananakôry agne ragnonay aty da mbola sy mandeha efa roy andro izay, sôde mba tokogny misy raha simba tokogny ho jeregnao jeregnareo <noise> apotigny aty mihisiny, efa roy andro agny zey nefa ny agn'olo ambadikignay da mandeha sasa rahandraha avao i ragno.